د هنرونو دیوالۍ مجموعه جوړولو لپاره، لومړی موضوع وټاکئ، بیا د زده‌کوونکو هنرونه راټول کړئ لکه رسم، نقاشي، خطاطي. دا آثار منظم پر یو لوی کاغذ یا دیوال وځړوئ، سرلیک او نومونه ورزیات کړئ، او د ښکلا لپاره رنګین بڼه ورکړئ.